ازاي بنصنع ايسكريم في المنزل بص انا طبعا لو حلفتلك وقولتلك ان انا بجيب اي عصير بالزبادي من اي بقاله يعني مثلا زي زبادو جهينه بجيبه واتلجه في الفريزر بيطلع بص زبادي يعني زبادي بس ايسكريم تحفه بجد حتي جرب انت كدا الزبادو توت عشان انا بحب التوت يعني، جرب زبادو توت جهينه حطه في الفريزر بس انت طبعا ابقي حطه في طبق عشان تعرف تاكله بالمعلقه بعد كدا حطه في الفريزر لحد ما يسقع خالص وطلعه هيطلع معاك احلي ايس كريم توت شوفته في حياتك